Yëyëch ëch dun na najuëb yëdun xa'axpë xu'ux, mëdë yëdun xa'ajpë wo'on, yëdun xa'ajpë kuka, yëdun xa'ajpë wistë, yëdun xa'axpë, madyu ja'a yë kap sëch xë dun këx nëjuëyë nebyat dun xa'atyë kap ëch este dun yëyëch ëch dun na najuëb.